Mako ikavi seve guara äi väera familia reta ndie, tëtara reta ndie esa jaereta ndieko yavɨatai jare esa yande yandevɨaka ñanerëta pëgua retano jaema se amae ma ikavi opaete yande ñanerëtara reta ndie ma ikavi ñai